Sɛ miridzi edziban bi <hesitation> mo nkwada aka nyinaa a nka mɛkyɛm. Dza odzikan mɛfa benku. Benku yɛ edziban bi a ahoɔdzen wɔ m' nna obiara wonnkyir no eburow edziban no wɔ ɔman yi mu no. Ɔyɛ edziban bi a nyimpa kor no pɛ, no mu yɛ dur. Edzi a ma ohia ara nye nsu a ɛbɔtwe, ebɔnoom nsu a, ogyina wo ho kyɛr. Innyi sika a kakra bi na ebedzi ebɛmee. Na benku no so itum dze dzi ndzɛma bebree. Itum dwow muoko dze dzi, nkruma, nkwan, frɔwee, kyerɛ dɛ enam nkotsee po itum dze dzi. Naa mpo itum kekaw ne dɛmara. Edziban a otsia ebien no yɛ mo. <hesitation> Nkyɛ mɛfa mo, emo akɔyɛ edziban bi so a itum dandeem. Itum yɛ mo-mo nsu "rice water" itum yɛ no mo na angoa, itum kyew ma wɔfrɛ no "fried rice" yi, itum dze bi yɛ "jollof" itum ka bi tuo, ewɔ wo nkwan a edze edzi. Ntsi ebotum mpo akyew bi, ma yɛwe ne dɛ kyebis. Ntsi nkyɛ emi dze edziban ebien a mɛfa nye n'.